इंडोनेशिया मौसम उष्णकटिबंधीय निच, हुदौचु दो मुख्य मौसम निच, शुष्क मौसम रंग वर्षा ऋतु। इंडोनेशिया विभिन्न द्वीपों मौसम अलग-अलग निच, लेकिन दवा आम तौर ऊ मौसम गर्म निच आर्द्र निच। मौसम ऊ मुख्य विशेषता, शुष्क मौसम, मई स सितंबर, तापमान आमतौर पर बीस डिग्री सेलसियस तीस डिग्री सेलसियस तंग निच, दवा समय वर्षा सबसे कम हाचिद। वर्षा ऋतु, अक्टूबर ईस अप्रैलस तंग निच, <hesitation> तापमान बौधि निच वर्षा ली बौधि हाचेद, जनवरीऔ औसत तापमान छब्बीस डिग्री सेलसियस तंग निच। निंगानु ध्यान रखेन्नौ महत्वपूर्ण दु इंडोनेशिया ऊ विभिन्न द्वीपों मौसम बहुत अलग-अलग निच। इसलिए निंगानु महत्वपूर्ण दु निंगानु हाम द्वीप ओ बीमो यात्रा लान्नौ।